انا بنحب القراءة جدا، انا مولعة بالقراءةـ فالبتالي نحب نجرا كتاب كويس يعناي ، كتاب جيد افضل من فيلم جيد الكتاب الجيد هيفيدناي اكتر، لان واحدة محبة للاطلاع بحب نجرا ما بين السطور، بحب نتالم وانا نقرا، القراءة ليها متعة خاصة وليها اااا ورونق خاص بالنسبة يعناي، وليها وكت مقدس بالنسبة. بخلاف الفيلم ، الفيلم دا حاجاا والكتاب دا حااجة تاني خالص يعناي.